Makanan betawi yang gue suka, gado-gado. Yang ada sayur tu yang direbus, ada yang mentahan juga. Sama ada bumbu kacangnye. Kalau pakai makan gado-gado tuh kalau gue makan tuh, hawanya tuh nabsu aja gitu kalau buat makan nasi tuh. Ditambah sama ayam goreng tuh kan, agak pedas-pedas sedikit deh. Itu lebih enak, bawahnya makan nasi tuh kita banyak gitu. Seger-seger, sayurannya mantep. Gue suka gado-gado-nya pok yati tuh. Dia juga bikinannya enak tuh, mantep tuh. Cuman kadang ada cerita juga nih, dikit-dikit ya. Kalau kata gue sih, emak-emak kang nanya ya. Apa aja pasti ditanya. Lu siapanya si ini lu siapanya si ini ya pokoknya, riwayat sil-silah pasti dia mau tahu aja bawahannya. Ini dari mana nih orang nih kan kadang gue ikutin aja gitu. Mungkin cara dia buat ngikut pelanggan kali ya, gue juga nggak tahu deh. Jadi seolah olah kayak orang deket aja, kayak saudara gitu. Ntar kalau kita lewat nih, kemana aja yang nggak pernah beli ya gue bilang aja, masa makan gado-gado mulu, pok ya bosan lah, ganti yang lain.